मै असल्दे हुअ त इमोद् बोद् एजि खौ <hesitation> करन् एतु गने एजि खौ खवर् त इमोद् जे जिमन् जोलि। जे जिमन् सुगबो, अब्न जिमन् जोलि होजम् होबो गोते हुअ कुनु मने खे कोइ मर लगे तेरे दर दएल् देले, भर् देले। भ्हजि देले अरो किब सब्जि थ केले सलद् थ केले। सर्नि थ केले एबुर् कब लगेले हो मै लगे गोते के खे बुर् तोतु बुखे। अमे कि कोरो अमे लहेले हुअ तु निजोर् सस्त्र गने फल् करन्। एतु गने फल् जिमन् अप्नि बेसि सुगबो है गुर कोइ जिमन् जोलि होजम् होबो होजम्। होले अब्नर् लेवेरर् को प्रोब्लेम् न होबो। कित्नि प्रोब्लेम् न होबो एबुर् नरन् धन बेमरर् कोर मुक्त होबो। अरो बेसि गले सुगबो लगे अरो अमे भबु जे मिनिमुम् थिर्त्य् त्वो सेचोन्द् मने। सुगबो लगे जे मन्नेर् एवेर् गोते के हेतु हि सबोद् मोउ फत् खौदे पोन्धो मिनुत्। तस् मिनुत् मिनिमुम् लगि जै। करन् मोउ बोद् एजि लि खौ खवर् त इमोद् बोद् एजि लि खौ एतु हि गने। छन मोउ होजम् होग्ति तो बहवकोन कोनो कस्त न होइ। कने फल्के सुबमेले हि खै दस् मिनुत् मोउ हि खद दिओ करन् दस्। मिनुत् दत् मोउ धुनिअ कोनो दिक्दर् नहि दर् दस् मिनुत् खोमैले खब। पहो करन् दत् मोउ कोनो कम तिमेर् चोन्गेस्तिओन् न करो गोते। के हे मोउ धुनिअ के खब पहदे दस् मिनुत् मोउ लगि।